Onəm oga aqan'pan, pa̱ opan te, aɗin nna yà avəngva̱ oza i wor mma wa aji yi na, a yà pa̱ mma wor unəm pa̱ unanpon te, ova̱ mma ova̱ ma ka̱ use, oza̱ ka̱ nəm nfani ka̱ inan na kpa, so oga iya̱m ta a nak achu aji yi ká̱ aji oza̱ a nəm ngga iya̱m nzəngtəng, wa ka̱ atak oga aɗin ta, achu aro ka̱ n ɗi te achu omwagavul onəm oga amangu achu ova̱ ma a nəm ngga iya̱m zəngta̱ng aji yi, ka̱kul pa̱ oga aɗin oza̱ oma ka̱ use anandom, utarok ma uwa kà̱ nəm nfani ka̱ anandom ta, anandom ta ǹnyite, apipir yà ta̱ pa̱ "inan, god's loves, ipir anandom god's loves Omwagamvul nnyi kuma oma ka̱ use anandom ta kpa ka̱ ìpir ìzəngtəng pa̱ god's loves va ta kpa, achu aro va̱ da̱t ká̱ yi da̱t kuma iya ì əm iya̱m wa nji yi na kpa te, onəm i wor ova̱ pa̱ oborom, obokom kenan oma ka̱ akanam, toh i ɓa ka̱ asa̱l- wu n wap iya̱m iwap wap te ova̱ ma ova̱ ka̱ wap ìram na kpa wa nwap ìram otarok, iya̱m iga nwap ìram ta wa aɗir te ova̱ ma ova̱ ka̱ nəm nfani ká̱ aɗir apir aji yi na kpa ka̱kul pa̱ aɗir ta mma ova̱ i yiyap ka̱ nyap aɗir ka̱ aksuwa aji yi nna kpa kuma ova̱ i wap ìram wap kpa wa atarok. ova i wap ìram aso wap, mmayi ma i wap ìram aso wap, ova̱ wap alemwa wap mmayi, ma yi ma i wap ìram alemwa ta wap nna kpa so oga iya̱m pa̱ chichat wa nwap ìram ikaba, ova̱ ma ova̱ ka̱ nwap ìram ìkaba nna kpa, ko wa chu, wa nwap Ìváng te unəm va̱ upan te i wap ìváng wap nna kpa, a nəm ngga iya̱m zəngta̱ng kuma asa̱l- awu va̱ mi wap iya̱m ko wap igaya. te ova̱ mma oma yà ká̱ ìgaya ta kpa oza̱ ichal owan oza̱ iga i ka̱mshi oza ipipin mi wap uva̱ ta̱, nlomwo mi ga mi wap ova̱ ta̱ wantana i ga i gang, so oga iya̱m ta pa̱ chichat utarok i nəm te, oga achu va̱ nkung ta te, ova̱ iya ka̱ nəm wanta kpa, a yà pa̱ a ɓa ka̱ asa̱l- wu nwap iya̱m nri á ova̱ ma i wap wa nva ta utarok a̱ wuwap kpa, so oga iya̱ va̱ ta nak kag n là pa̱ mmayi ka̱ isu iva̱ ta te, i nəm nnəm iya̱m wa izəngtəng amma oga achu yi pa̱ ɗongɗong jiwo, ka̱ ashe nva̱ ta te, achu ta pa̱ ɗongɗong ta te oga iya̱m iro iva̱ngva mmayi ka̱ nəm kuma oga achu ta mma ka̱ nənəm na kpa, nna n ɗer pa̱ iya̱m va ta a nəm ngga izəngtəng ka̱ achu va̱ nkung ta, ka̱kul pa̱ utarok te mma ǹyi na, Unəm uga nwap ìram pa̱ susai kuma iwap ìram, kuma i wap uwan wò ko i chal uwan wò chal i wap á na uwuwan chal na chal na kpa uva̱ i ga i wap á na kpa, ntəm nzəng pa̱ nɗaktak a ya ûwan ɓu te u iya u ga u sak u nəm nka̱mshi va̱ ɓu iya ɓu nəm á na ko, ka̱ ashe oga iya̱m ta pa̱ chichat te onəm va̱ nkung ta te, ova̱ iya ka̱ nəm wa nji atarok nna kpa, wa nva unəm ku te ata̱l nkpak pa̱ u ga u re anung unəm va̱ unənəm ku ta, te oga achu ta pa̱ chuchat fa te ova̱ ka̱ iya nəm iya̱m ta kpa, unəm ìku te i ga ire anung mi bwok awap mi li awap ta.